Mi yelan mi yaha babal nyamugo min tan ngam mi soda komi yidi mi nyama wala mo fitinta am be volde duddum, ngam min mi dudai yidugo hala.